Toh ziiba ize kayna din day haŋkaŋ ci a haya kaŋ se i na te din ni ga hari boobo tugu a ra kaŋ baikulu si di. Baa nooru no ni ba kaŋ ni ba barfo ma di ni ga hin ka daŋ a ra ka tugu kay ba tuuri ize no kaŋ ni ga haŋ ni si ba barfo ma di ni ga daŋ a ra ka tugu wala mo da ni hay'fo no ka tuguyaŋ hari day haikulu kaŋ no ba ni habu taray jinay no wala haŋkaŋ no wala haŋkaŋ no da ni na daŋ noodin ni di baikulu si bay a ra. Ba barfo na kambe daŋ ni ziiba ra no day, woodin wo a si duwa, a si to a ga kuma ba bora ba ɲga ma ka day a si waasi ka duwa balle a ma ka. A se no i na te noodin don haawu-daabay se, ni ga hin ka haikulu daŋ a ra ka tugu noodin, barfo sa bay haŋkaŋ go a ra kuma noodin mo bora si waasu ka du ka haro ka i man bay a ga a se no i na te noodin don, ifo se don i ma te ni se tuguyaŋ hari kaŋ da ni di daama ni di ni haikulu kaŋ ni daŋ noodin ni di ni ga tugu haawu-daabay ra barfo si duwa ka'ka, ba bora go ga duwa noodin bora si waasi ka duwa ka'ka zama a bay a sinda matekaŋ noodin ni ga te ka du haro ka'ka da waasi. Barfo man bay a man bay ni ga noodin kuma beene no a go ni di mo doole bor ma wasu ka bay da ni na ham bora ga bay ni haawu-daabay kulu ni ga hin ka daŋ noodin ka daabu ni di mo baikulu si bay haŋkaŋ go ni se a ra.